Nan bin 'hiaj 'ngo chubbe riñan baj chuj 'ngo hiako', ni síj chuj si nun ninj chì'ñanj an si 'hiaj 'ngo chubbe ñan aché chuj riñan hia'ko' riñan nȇ' bin, si ñan baj chuj ni ata' nihià chuj ni síj chuj riñun' naku'nan' chuj ma'an chuj ni anínj ùn' 'hiaj chuj, ta bin si kij 'hiaj 'ngo chubbe bé ta taj ta'nga bin 'hiaj chaká ñan ba sike chaká ni síj chuj riñun', ni nakunan' chuj ma'an chuj ta si nun aran' rô' kani ùn' sani ñan nan nakuna' chuj ma'an chuj ni anínj ùn' 'hiaj chuj, bé ta taj ta'nga ta bin 'hiaj 'ngo stane si nun ninj chì'ñanj an kwenta tanj riñun', síj nin' chuj riñun' anínj 'ngo sa anínj chichá nin' chuj ni síj nin' chuj riñun', ni dukû ni naku'naj chuj maan chuj ni kij 'hiaj chuj si ta rûn' bin ta'nga ñan tukuane' 'ngo tûn' chubbe ta síj tukuane' chuj, ni ka' chìñanj rô' dukû ni baj chuj tarumin chuj maan chuj riñan hi'ó ni anínj ta ún chuj, ni síj chuj riñun' nanikàj chuj 'na' chuj nakuna' chuj maan chuj, ni kij 'hiaj chuj ñan 'hiaj chuj taj nun ninj chìñanj riñun ta ùn' ni aman rô' 'hiaj chuj tanj, ni aman rô' ni ako' 'ngo rutsì nej ako' 'ngo hiej ni ô' chuj ni baj chuj, sani ta bin 'hiaj 'ngo 'ngo chuku si nakuna' chuj maan chuj riñan nȇ'.